أذا كان إمكانية أنني نسافر حاليا عنختار لندن كوجهة فبفعل اهتمامي باللغة الإنجليزية والثقافة الإنجليزية بغيت نعيش مع 'نيتيف سبيكرز' تما ونتواصل معهم ونعيش في هد الموطن ديال واحد اللغة كتهمني وكتعجبني بزاف.